איך ווייס נישט וווי באנטש, כ'וו- כ'ווייס נישט צו סאך וועגן AI <hesitation> אבער וואס מענטשן זאגן אז ס'קען געשען, ס'הערט זיך זייער שרעקעדיג. <hesitation> וואס כ'האב געזעהן ביז דערווייל איז עס נאכנישט געשען אבער ס'איז נישט דא אזא זאך ווי מאשינס זאלן קענען איבערנעמען א מענטש, אבער אויב ס'קען טוהן שרעקעדיגע זאכן דאס קען לכאורה געשען